to labti goɗɗo nyukko o huunde ko damata pat a ɗo nyukka a walaa yecca himɓe, bo a yahay, a walaa yaha a tefa magani may, nyadde go feere da'mete, bana nyawu un to nyukki nyawu, a yahay a yecci likita to nyawu may dinngay nyaamugo ma, nyannde nyawu may burti, ngam Doole nyawu may burtay, to nyawu may burti bo a waawaata nyawudugo ngu, ayi ɗo bo a ma'yan. To bo aɗo mari damuwa un ha ɓernde ma, a sali a yecca himɓe, annd den a nyukki ha ɓernde ma, da'mete dinnga watugo ma nyawu ɓernde, to bo har a ɗo mari kuujeeeji feere a yeccata goɗɗo, ko a yiɗi goɗɗo a yeccay mo, a sali a nyukki ha ɓernde ma huunde may ɗo damama, to a yecci mo o jaɓata, bo huunde may da'mete soosay, nyannde go feere to goɗɗo may hefti bo ha lokaci may o waawaata o yiɗi ma, so a yi a wɗani hoore ma, so ta nykku huunde to huunde ɗo damima, burtu a yecca himɓe, himɓe balle be may.